Sj mowc akwanya dj mobckc me bra a m'abc eetwa mu na m'asesa biribi wc moho a, nkyj dza mebjyj nye dj, nkyj munntwitwa me tsir ho nngu dj mbrj m'ayj efi mo mboframba ber mu besi ber a mehyjj ase dj morobc me tsir, nkyj seseiara dze mo nhwi ayj pii na nkyj mutum medze nya ndwuma ahorow pii meyj na nkyj cbjma moho so ayj fjw dj biribi.